﻿Ɗaŋnin ləb ya tlai tə ɓintli mya diya mə shishi ka shishi toh yan ŋa kalachi kə wulwuɗi ɗa tə vərgə kə fi kalachi ŋai toh kə shishi kə tli kə ŋab datəpm kitn wa:, ka tli kə ləŋ fi kitn wa: kamar misali karfe toknandam toh kaman su a tlya ka su a chi ɗaŋndən kuma banda gi kuma <hesitation> ləɓi gyagon yiɗa nəkə biyagən bukata kamar misali kasu ki tu ŋa kobo a tli a ləŋ fi ŋa ŋərwon ɗang bukata ŋə ra: wa toh yi ɗaŋ a yatl wopm ba yi ɗaŋ, ma nayi nə mən talauchi sosai toh rashin ŋən. biyagən bukata cha lə:r mi talauchi mənɗi kuma yan cha lə:r hayaniya ɗi <hesitation> gya wani tə wani ba shiri. ﻿Toh babu ŋərwon ɗaŋ lə:r ɗi ɗaŋ <hesitation> rashi biyagən bukata yan kya biya ŋən bukata wa kittə ŋa kobo wa kya aljihu kya tuŋən ŋərwon ɗaŋ kya fi sutura wa ŋai kya tuŋən ŋərwon ɗaŋ kya chi kya tu ŋərwon ɗaŋ kya fi kə ɗi:b sahulu ŋai kya tu ŋərwon ɗaŋ ka ɗi:b gya ŋa mi:r kadkən ŋai toh fa yi ka nayi nə za:r toh fa ba kittə damuwaŋ kittə <hesitation> vwaraŋ dzeli a puska ŋə za:rsə sosai misali yeli iyaye wopm tə wultu wai farin jini ŋəndiya toh amma fa sai yan kə yir kobo ɗaŋə aljihu sai yan kə yir kobo ɗaŋə aljihu rashi kobo tə rashi ŋəryo a biya bukataŋai yan yi ɗa həŋ gya gin ma ba ta ri:n həŋ yauwa yan kittə kobo ɗaŋə aljihu kam dole gya gin tə ri:ni toh rashi wasəŋ a lə:r dwandə ɗi a yatlwopm yatlwopm mya suŋən biyaŋən bukata yatlwopm mya suŋən kobo yatlwopm mya suŋən ŋənɗaŋ ma tu ma chi ma tlya ma rə toh abubuwan ɗaŋ wo nami mən yi ndara toh yi ɗaŋ yi ɗaŋ.

Mya Somnə Za:rsə ɗa, nə tsəngən ɗa dalili kwa kə yir ŋəryo ɗaŋ ka fiŋ kə yir ŋəryo ɗaŋ ka chiŋ kə ŋəryo ɗaŋ ka tlyaŋ kə yir ŋərwon ɗaŋ ka cha aljihuŋ kə yir ŋərwon saidai sum wa tu kya tsənŋən kawai kya kam amma ŋəngə biya ŋən bukatai kam yi ɗaŋ ɗaŋni mə shishi ɗu:n ŋəni dai ma tli kasuwa kə yir ko sule ɗaŋ a lən ɗi:b ŋərwon ŋai a cha vi: waŋ yauwa saidai a mbi datəpm tə yasəŋ kə yel yani gənda mə ri: ɗi tə yasəŋ nə fyali yauwa mə yir kobo ɗaŋ ma nda ŋai a marchine həŋ mə yir kobo ɗaŋ ma fi ayuka won ŋai ɗaŋ myani ra:n tə huche həŋ sai dai haka kə nda ŋatli ko jigules ko djwan ko djwan yin ɗaŋ toh yan ŋən chi dalili kya yeli ɗaŋ mya tləŋən ŋai ŋəndi ma fi wuri? ma kə:m yaŋni yatlwopm a nayi vati məri ta kiri kakab kawum tu chiɗi Abuja, kawum tu chiɗi Kwara, kawumtu chiɗi Ibadana kawumtu chiɗi Lagosa toh rashi ŋən fiŋəni cha tlə:r shi. ﻿To ŋa: a gama makarantai yir ŋənwon ɗaŋ wo biya bukata ŋai həŋ yir ŋənwon ɗaŋ wo fi ɗaŋ tə nal dən ŋai ɗaŋ yawon tsənən ma toh <hesitation> bandər kwano a shishi kusan dubu dzub dzub dəni mayi toh a gip kə dzub dzub dəni mayes kə yir sule nandam həŋ ta ka fi wuri nda ka nal dəne? ka gəm tə ni? kuma a teŋə ya:r ma valti ga:l ta mob karfiwopm ta chi yareshi ta ɓani ta ka fi wuri? ta ka ŋanə patsə ɗinda ka gəm vineskai ya? məri rashi ŋənŋə fiŋəni məri ta basakəi kab tə ga iyaye kusuŋ yawanchi nə kusəŋ kən cha tla ayaye ɗa dən kə yir gon ɗaŋ wo tu:r vərtəŋ yir gon ɗaŋ wo ŋal tə mən tə chiŋ, toh yan kuma chitə karfiwon ɗaŋ wo kə:m gi ɗaŋ ko ya giyes ma yi ɗaŋ, toh kusuŋ wo ɗutuŋa:komu chasu chiŋən ko nu chasu tlyaŋən konu cha su bukata toh yi ɗaŋ toh dole ne tə nayi nə ŋənwon ɗaŋ ɗaŋ nə ŋənŋə asha sosai. ﻿To gya gi ŋən mya kara gobnati tə taimaka gya gi ŋən mya kara gobnati tə sommiɗa tə yal tə yelmi domin yatlwopm mə tu ŋən fiŋən ŋai yauwa toh ŋəryo ɗaŋ mə yir kəndi, <hesitation> toh labari du:n yan chin tu, <hesitation> mya kara ŋəni mya ŋa:l kuma kamar ɗan kyani ɗan kya manən mya kara tu da chi wummi tə wummi a tlə:r gobnati mən ko chik ta wummi wopi mə tu ŋəshi gonni ko teŋə ŋənŋə chiŋən ko teŋə kobo, ko teŋə məri makaranta məri la:ŋə malamai ko da sauransu tə taimakami tə sammiɗa yatl wopm tə ndəri yauwa <noise> har ma <hesitation> ndwasaŋsə kamar ɗaŋ myani tsən ma wultu tunɗaŋ ba mya kəm mə fi ŋənwon ɗaŋ toh mya wultu gya gi ɗaŋ ta fi dəni gya gyo ɗaŋ chiɗa dənesən chitə ŋənŋə fiŋəniŋ kamar yadioɗaŋ ma kon məman konɗa nə nu: ŋən. <hesitation> mya tsənŋən chik dai kawai minə za:rsə <noise> amma mitə ŋənwonəŋ həŋ mitə tə ŋənwon ɗan ma fi ŋa:l ŋənwon ŋai mə chi mə tlyaŋ ɗa giri ɗaŋ kiyi tə ŋa: kobo wa toh ka ləŋ ŋa:l ŋənwon ŋai kə chi ko kə tlya toh yi ɗaŋ toh kusuŋ a riga takura yatl wopm mob karfi dwandə a riga takura yatl wopm mob karfi toh gya gin ya chi namboŋ a gib kə ŋərwon ɗaŋ mya fiŋai ŋəndi yauwa, mitə gataŋ gatawopm ɗaŋ gata wopm nə gobnates bayan nə gobnates həŋ ta gata wopm nəgya nu? ma tu mə chi ɗo matu mə tlya ɗo matu murŋə mə biya bukata wopm ŋai cheɗo, mə yirəŋ yauwara ŋəshes kəndi ŋəŋmya gwar gobnati ŋəshes kəndi ma ngwar mənyoɗaŋ chiŋa ken wopm ŋəshes kəndi kən mya ngwar domin myani ma tə chimmi tu za:rsə mya ngwar domin myani ma mə tu tlyaŋəni mya ngwar domin myani ma mətu chiŋəni mətu wadata mətu aeyyyy mətu aeyy abubuwa ɗaŋ a ndara. ﻿Masaman ma yatl wopm ma nayi vatio a padni guŋdə gənma nayi vati guŋsə wopm ta ɓani yauwa guŋsə wopn ta riga tə ɓani yauwa suŋən wopm gobnati tə taimaka ba gyeri wo gəm mbu: kawai həŋ sai da:turshi ŋai yatlən mi vati ba ŋərwon ɗaŋ ya <hesitation> gobnatiŋ ko nu ka yel tə tura tən ɗi ba wai yi ɗantu chinə ɓwaŋən guŋyesəŋ toh guŋsə ta ɓani ina da gobnatitə taimaka tə fimi guŋdui məni konu wo ləŋ ŋərwon ɗaŋ wosəŋ fi a yatl wos toh bayan yi chiŋəyi həŋ ta guŋsas ya ɓani ta ma fi wur ɗa yatles <hesitation> gyeri wo gəm mbutləŋ kamar yadiyoɗaŋ ma kon sai tə da:turshi yauwa ba yadiyodaŋ za:r wo tsənni kawai guŋ yir guŋəŋ ba kə nayi a walakanche ŋəndi gəd nayi ba tu:r ŋən diyo don haka mya kara uhm gobnati yan wo wummi tə fimi guŋdə məni. ﻿Mə yisəŋ yediyo daŋ ma fi tə game tə guŋdə wom tu mə tu tsəngəni mə tu konii daŋ kə zaarsə, yauwa! gəd chitə tuurəŋ ta gəd ɗa? Gəd chi tə tuurəŋ ba gəd daŋ. Toh yanchin vii ngərwon kag̣ən wom ma kə vari ɓet kəndi Gungsu yauwa tə fimi guŋdə məni mya tu guŋdə wopi ko ni womp wo fi sauki yauwa g̱əryo ɗaŋ mya mya ŋal gəndi guŋdə wopi mya tuyi toh koni womp a ndarai uhhn gərshes ŋəndi yauwa.